Ja kasa´a ku ja in, jajani nu nkaa tovi xee kasa´a ja ni ka ku´u yuga te suu ja kaji isada in te minu, in tee minu tinana yuka ka skeeda ja kasa´a ntute te ki kaxida tinana ja kiskeeda tikiuun <laughs> te ki kaxida ya´a skeeda nu teminu yua ji minu yuka ku nu kaji´ide yua kantuntee ini nayivi ja ka ku´u sua.